ما أتوقع إنه راح يكون في تغيير كبير يعني ، كلها خمسين سنة بس عموما وأشوف التكنولوجيا الجديمة كيف كانت وجربها، <hesitation> لو في شخصيات مهمة، ديك الفترة بحاول إني أزورها وأتعرف عليها، <hesitation> بشوف إيش القضايا اللي كانت تشغل الناس ومهتمين فيها، بحضر مهرجانات، حفلات ، كمان الأسواق آخد فكرة عنها، ولو جدرت بحاول أكون صداقة مع أشخاص في نفس عمري وأحكيهم أنا على التكنولوجيا إللي عندنا في المستقبل.